Fomba ataoko ampianarako ny zanako mitaingina bisikileta voalohany indrindra de ilay bisikileta misy <noise> kodiarana fanampiny aty aoriana novidiko anazy de ampiakariko eo ambonin'ny ilay bisikileta izy ah de atosiko moramora, rehefa zatra mitaingina an'iny misy kodiarana fanampiny iny izy ah de asoroko ilay kodiarana de ampianariko mitaingina bisikileta tsotra izy ah izay sahaza amin'ny angezany ah, <hesitation> rehefa mahay izy de avotsotra.